Mmh <hesitation> choronok chechuu ko ko kongokero choronok, chechuu komwae, komwachin choronok chun alak kolech ikere chicho. Chicho ko poisyei yae kasiti amatache chii, ako chii nekaran akotinye ng'alek cheche ngong'alalun kotiganin kolechiinii ngeai nii. Ngetakchigei yuu akeyai kasit neuni, kokaron kegere sapet kokakonyo kotogos sapet, konoto nepaipachin, choronok chuk ngoker poisyonik chuuk anendet. Akoyanyenokei kokere kole oyee chichi kokeretai.